"Ave, pos tú vedrás, á síu un caminu mu de largu! I col tiempu ei díu deprendíendu muchu a tentu de mí propiu i delo que veramentii quieru dela vida. Estó más tranquilu i assentau agora. Enantis comu que era yo propiu, craru, peru comu qu'estava de mirandiqui i ara tengu craru el mi andil. Peru amus, qu'entovía tengu muchu d'amejoral. Assínque vaiti apreparandu".